Ni'hiaj ne' rosi ni ba bij riñanj, ba 'ngo rosi ni rosi ka'nin' bin, ba 'ngo rosi ni rosi lli' bin, sani ni'hiaj ne' sisi rosi ni ka'i rasun bin, a'be 'hiaj chukwi 'ngo nej ngwi nga 'ngo rosin ta, 'ngoj bin ka'hue kabin nakinj rosi ni atuj asucar riñanj, sani be kej bin ka'be katu 'ngo too riñan nej, a'ngo rasun riñan bin ka'be ki'hiaj nej 'ngo rosi, 'hiaj chugwi nej ni a'nin ninj 'ngoj hia'aj mare riñanj, asi 'hiaj chukwi nej man nej bin 'ngo rosi katsi ñun, sani ni'ñan riñan 'ngo nihia ni'ñan katu riñan 'ngo si bin ka'ndu nej kandu sikuj nej, kandu chuche nej, ta bin si ni'ñanj rosi ni niko riñan 'ngo rasun bin a'be aranj sun nej 'ngo rosi áj.